خالي من التلوث اكيد لان الفقر ما سمعنا فقيغ مات من الجوع يعني ما يموت الفقيغ من الجوع يعيش بس بحياة بسيطة وبحياة سهلي ممكن أن الاشخاص يساعدونو أو الناس تساعدو بس تلوث وشي لا صعبي امراض ودني وعالمين صعبي حيل